Neh niquilia nuca itpotzos ini para tiquitas tele, aha, tiquix, tli canal ticniqui itquitas inu ittlalilis u tla amo pos ompa nechtzhtzilihticah mamá, neh niqui niquitas tele para tli neh niqui niquitas, aha, ua ya ino quisa futbol, yo quie, neh niqui niquitas futbol, aha ya niquilia xa se este, niquilia ixpachoror ini ua yacah yatiquitas ino, uhm.